कत्रिम बुद्धिमता, माने की ए याई, माने की आर्टफिशल इंटेलेजेंसी, यू एक वारलू चीज को वाई। हेर ती माणशा का जोड़ दिन कालिक चीज चे की ते समझ पड़ जाए। बाकुन हेर गलत चीज ओली छे, गलत चीज जी की हेर कोई दीशरा मानशे रवेती नु काजे उल्टी सिक्षा ओले दी देई। क्योंकि जो ते एक कत्रिम मान नवदाराज बनाओली चीज चे ती। हेर मां काई अतरी सूचने, समझने चम्ता तर ओवेनी। तेर ती यो अशू की बिना पक्षवालो ने पारदर्शी रवे ती ती वारलो, ने कदी मानशेन बिगाणन काम करे चीजु गलत कोई है। ए याई सोईनी कोई है कदी भी, बाकुन अच्छा काम करने बदलो अच्छु कोई है।